tänään on elokuun kahdeskymmeneskolmas päivä yhdeksäntoistasataa kuusikymmentäkolme ja nyt ollaan Lappeen pitäjän Rasalan kylässä Tuomelan talossa ja tässä on Anni Mustola joka on omaa sukuaan Rantanen ja te olette syntynyt kesäkuun
neljästoista päivä
kesäkuun neljästoista päivä kahdeksantoistasataa kahdeksankymmentäkuusi Lappeen Hanhijärven kylässä ja sieltä tulitte seitsemäntoistavuotiaana tänne
niin no - silloin olin keväällä - seitsemäntoista vanha kun -- sitten tulin tänne
naimisiin tänne Rasalan kylään
mm no niin ja viisikymmentäkuusi vuotta vai mitä me oltiin yhdessä nyt on kolme vuotta mies kuolleenakin
ja Rasalan kylässä olette asunut sitten siitä lähtien
no aina - siitä niin kuin minä sanoin että kun minä olen niin paikallinen eläjä että minä olen tuolta talosta muuttanut vain tähän minä en ole mihinkään minä en ole muuttanut kuin kaksi kertaa sitten hautuumaahan kolmannen kerran vasta
no niin
mm
ja työtä ette ole pelännyt
en ole työtä pelännyt minä olen tehnyt mitä vain
työtä te olette joutunut tekemään
no kun aina ostivat talon ja - tai tätä taloa lisää niin sellaisia raivuutöitä piti tehdä sen todistaa nuo kyläläisetkin minkälaista metsää tuolla oli minä ukkoineni hakkasin sitä nämä lapset oli vielä pieniä nämä kyenneet niin tyttäret oli vanhempia niin ne lähtivät pois - jo vaikka olihan se nuorempi tytär vielä tässä mutta vanhempi tytär meni naimisiin
missä te olette sitä metsää hakannut
tuolla pellolla tuolla kun menee tuonne niitylle - tuon toiselle maantien päälle vielä päin siinä oli niin sellaista sakeaa metsää että - se toinen maantie ei näkynyt tuonne tuonne mäelle että mihin kun ja se on nyt -- aukeata peltoa ja täällä sydänmaan puolella oli samalla viisiin
millä te hakkasitte sitä
no - ukko kaatoi kirveen kanssa puita ja minä karsin sitten ja tehtiin oikein ennen vanhaan niitä vihkoja mitä lampaat söivät jos te ymmärrätte nyt sen asian sellaisia - tukuksi sitä sanovat mutta me lappalaiset sanottiin lehtivihkoja sellaisia tehtiin niistä ja risuja poltettiin sitten ja sillä viisiin maata tehtiin
no kertokaapa se vihkon teko oikein tarkkaan
no hän kaatoi niitä puita näin ikään niin kuin nyt hakataan kaskea jos olette kuulleet haastettavan ja minä sitten siitä aina tein sitten vihkoja ja karsin niitä puita ja pantiin läjään ja ja sitten rupesivat ruvettiin kuokkimaan siitä kun saatiin sen -- niitä risuja pois ruvettiin kuokkimaan sitten sitä maata ja sillä viisiin siellä tehtiin ja sen todistaa tosiaan nuo kyläläisetkin että miten Juho ja Anni raatoivat
mistä puusta niitä vihkoja tehtiin
koivusta no tehtiin me - pajustakin ja - no olihan siellä leppiäkin mutta ei me oikein lepistä ne kävivät poikki niin ne lepät me pantiin läjään ja poltettiin sitten
vieläkö siihen aikaan kaskia poltettiin
no en minä oikein tässä meidän paikkakunnaltamme muista sitä että ne sitä niin kuin polttivat no poltettiinhan niitä risuja sitten siellä metsässä tai siellä raivuumaalla sitten mikä ei - kotiin kannattanut tuoda niin se poltettiin siellä mutta en minä muista oikein sitä kaskea polttamista siellä ennen siellä lapsena minä näin kun siellä Hanhijärvellä yksi talo poltti kun hänellä oli semmoista risuista metsää niin se poltti siellä mutta en minä oikein muista mutta --- olen minä nähnyt sitäkin
tehtiinkö niistä tukoista haasioita
-- niin haasiaan pantiin siitä tuolla sydänmaassa kun tehtiin niin siitä tehtiin tällainen korkea haasia ja mätettiin vihkot siihen ja sitten talvella haettiin kotiin ja välistä annettiin lehmillekin ja kun silloin oli lampaita niin lampaathan niitä söi sitten niin lampaille tehtiin niitä vihkoja niin kotonani niin kuin täälläkin ollessa
annettiinko niille lampaille mitään muuta
no jos heiniä oli vähän niin ei kannattanut heiniä niin paljon antaa niin sitten vähän pistettiin heiniä ja sitten se lehtivihko aina
miten niitä lampaita ennen vanhaan hoidettiin
no eihän niillä muuta kunhan vettä antoi ja jos - kuka raatsi antaa vähän suuruksia niin lihavampiahan ne sitten olivat saihan niistä aina villoja eihän niistä muuta nyt ja sitten syksyllä tapettiin
pestiinkö niitä koskaan
mitä
pestiinkö niitä lampaita
no jos ne oli likaisia niin - pestiin taas niitäkin sitten saaviin pantiin tai sellainen suuri putina siihen pantiin vettä ja lammas pantiin siihen ja pestiin siinä olen minä tehnyt sitäkin työtä silloin kun lampaat olivat
kuinka usein ne kerittiin
no kun se keritseminen oli kun jos oli hyvävillaisia niin keritsivät niin kuin neljäkin kertaa vuodessa mutta jos oli huonovillainen niin kolme kertaa ei me kyllä keritty aina kuin kolme kertaa kertaa sitten kasvoi se tämä syysvilla niin kuin parempi sitten kun silloin keväällä niin kuin se varpatakku aina ennen vanhaan sanoivat niin se kerittiin niin sitten ei keritty ennen kuin niin kuin ennen vanhaan aina sanoivat että Lauri lampaat keritsee niin sitten laurinpäivän aikana eikö se laurinpäivä ole niin kuin - tuota elokuussa vai missä se on muistaakseni niin sitten mutta tuolla sydänmaassa kun juoksivat niin milloin sai sitten kiinni mihinkin aikaan sitten
mikäs se oli se varpatakku
no se oli se silloin talvella talvella no kun sitten keväällä kerittiin niin kuin lumiin lähdössä niin lähdössä pois niin se on sitä sanoivat varpatakuksi
oliko se hyvää vai huonoa villaa
no se oli huonoa semmoista tietäähän tämän kun ei - raatsinut hyvästi vaalia - talvella niin eihän niihin niin hyvä villa kasvanut mutta kesällä sitten kun kuka piti vielä jossakin haassa ja muu niin oli vähän parempi villa sitten
entä syksyllä
no syysvilla oli niin kuin kaikista parhain sitten kun jo kävivät äpärikössä ja muu
mikä se oli nimeltään se villa mitä kesällä leikattiin
no se oli se varpatakku sitten sanovat sitä sanoivat niin kuin kesävillaksi ja sitten syksyllä syysvilla
entä talvella
no ei niitä talvella kun silloin jouluaikana sitten - jouluaikana kerittiin niin en minä muista miksi sanoiko ne sitä nyt vain talvivillaksi vai miksi ne sitä sanoi
miten ne ennen keritsivät lampaat
sen kun käytiin istumaan sinne läävän lattialle ja pantiin lammas jalkojen - tähän jalkojen väliin ja alettiin - keritä istuvillaan minä keritsin aina
ei sitä mitenkään kiinni pantu
no jalat pantiin kiinni
mistä se aloitettiin se keritseminen
no - vanha sana taas on että sikiötä sivusta pässiä päästä niin - tuota uuhia aina tavoitettiin että sivusta -- sitten niin kun minä sanoin että vanha - sananlasku on että tuota sikiävää sivusta ja pässiä päästä sitten mutta eihän niitä pässejä ollutkaan sivusta sivustahan minä kun minä oli lapsena oppinut jo tekemään niin sivustahan minä aina aloittelin keritä
joka paikastako otettiin villa pois
no joka paikastahan se piti ottaa
mitä sille sitten tehtiin kun oli keritty
no no niitä niistä sai sitten sukkia ja lapasia ja kudottiin veikkonen miehillekin vaatteita eihän silloin missään ollut ei ollut niin ostaa vaikka olisi kangasta ollut mutta sitä ei ollut niin paljon rahaakaan ei nyt tuota jokaisella olisi - ostanut se piti - tehdä - omaakin omasta varastakin
mitä sille tehtiin ennen kun siitä voitiin kehrätä sitä villaa
sitä raasittiin
millä ne raasittiin
sellaisilla raaseilla sitten jo tuli tänne huopatehtaalle vai missä se oli sitten että siellä raasittivat sitten mutta oikein semmoiset raasit näin ikään sen kun alettiin vetää vain raasia närskyttää
oliko muuta kuin valkeita lampaita
no vähemmin - niitä oli niitä mustia jos kenellä on ollut mutta ei meillä tainnut olla mustaa yhtään aina käytiin sitten vaihtamassa kenellä oli musta lammas kun ei meilläkään niin monta niin montaa ollutkaan enää oli yhteen aikaan oli taisi olla kymmenkuntakin mutta tuota siinä - viisi ja muu mutta kun meitäkin oli suuri sakki kun silloin kun - elettiin viisitoista henkeä niin siinä sai jo ostaa sekä tehdä itse
minkä tähden niitä mustia lampaita pidettiin
no samalla viisiinhän niitä hoidettiin niin kuin niitä toisiakin muuta kuin niissä oli musta villa vain
mitä sillä mustalla villalla tehtiin
sekoitettiin niihin valkeisiin että se tuli sitten tämmöistä harmaata
ei sitä käytetty semmoisenaan sitä mustaa villaa
niin miten niin kuin - värittä vai miten miten te sanoitte minä en ole
niin että olisi mustaa kudottu
kudottu niin no kuka tykkäsi taas kehrätä ihan mustaa sukkalankaa niin sai kehrätä sitä ja kutoa taas mustaakin kuka - tykkäsi mistäkin
onko se musta villa yhtä vahvaa kuin valkoinen
no eikö ne liene nyt jo - kyllähän ne aina sanoivat että tuota mustassa lampaassa on niin kuin sellainen karkeampi villa vai miten ne sanoi aina mutta pitihän niitä panna eihän niitä ihan valkeita nyt niin pitihän siihen panna vähän että tuli tämmöistä harmaata niin kuin tämäkin on
kestääkö se villa kuinka kauan jos ei sitä siitä mitään tee
- niinhän ne sanovat että koit syövät että menee sitten semmoiseksi hatkelukseksi ainakin ennen vanhaan sanoivat jos oli kauemman aikaa että koi syö jos ei noista villoista mitään tee mutta eihän meillä nyt kun ei enää ollut moneen vuoteen lampaita niin minä heitä nyt tiedä että tuota
kestääkö villa paremmin kuin pellava
en minä usko se ei - ole kun se on semmoista hikistä niin siihen tulee äkkiä se koi niin se syö se syö sellaiseksi hatkelukseksi niin kun hiiri hakkaisi tai mikä tahtojaan jos kauan on - on vanhoja villoja eihän tämä pellava jos on hyväkuituinen niin kun ja muuten sotke niin eihän se tule pahemmaksi minun mielestäni ainakaan tullut - yhtään mutta vuotuistahan ne pellavat aina tuli kehrätyksi
millaiseen maahan pellava kylvettiin
niin - silloin keväällä kun toukoakin tehtiin niin silloin - silloin aina pellavastakin siitä tehtiin
millaiseen peltoon se kylvettiin
no kuka raatsi - tehdä hyvää kohtaa niin kasvoi hyvästi mutta jos ei tehty niin hyvää niin ei - ei kasvanut sitten niin pitkää eikä muuta - kun kenellä oli savimaata kenellä oli multamaata sitä pellavastakin kun nämä maat ovat sekalaisia niin mutta eihän nyt ole enää pellavastakaan taida kenelläkään olla
pitikö sitä kitkeä usein
no ei sitä huolinut kuin yhden kerran mutta jos oli sellainen hyvä maa niin ei siihen oikein paljon heinää tullutkaan ne eihän sitä kitketty kuin kuin keväällä vain - tai silloin kesällä kun se nyt tuli nyt sellaiseksi että noin ikään että näki että - mikä on heinä mikä on pellavas
eikö se sotkeutunut se pelto kun sitä kitkettiin
sitä se pellavas oli se nousi ylös sitten kun se herkesi kun ei se päässyt sen - kun että se oli tuota korkea kun se oli niin eihän se vaikka se tallautui niin se nousi ylös ei se sotkeutunut yhtään sitä
no sitten se nyhdettiin vai
no niin - sitten - miten tuli valmiiksi -- elokuussahan sitä aina useasti jo nyhdettiin sitten se pellava pois miten minäkin tulee sellaiseksi keltaiseksi niin silloin se oli valmista aina sanoivat
käsinkö se täällä on nyhdetty
käsillä eihän sitä muuta kuin alkoi nyhtää vain
mitä sille tehtiin heti kun se otettiin maasta irti
niin tällainen kourallinen tehtiin ja - pantiin sitten näin ikään ristiin siitä sitä niitä sanoivat nilikaksi sitten että ne oli nilikoita aina sitten sanottiin lapsillekin kun ne oli siellä pellolla että älkää sotkeko niitä nilikoita että tuota menevät että ristiin sitten ruohattiin jos sellainen ruohkoolauta taas oli niin kun tämä sormi tällainen rautapiikit ja sitten ruohattiin ne sylkyt pois kuka kuivatti kuka antoi sitten lehmille - sen näköiselle nehän oli ennen vanhaan lehmien - lääkettäkin
mihin tautiin niitä annettiin
no - kun sanoivat että se oli hyvää punatautiinkin eihän nyt ole enää oikein ollut sitäkään mutta silloin ennen vanhaan niin olihan sitä kesällä lehmissä punatautia niin aina etsivät vaikka toisesta talosta pellavansiemeniä ja annettiin sitä - keitettiin ja sitten sitä juotettiin lehmille mutta eihän nyt kun ei lehmätkään käy metsässä enää eikä missään niin mutta ennen vanhaan kun ne - metsässä kävivät
ai ne olivat metsissä ennen
niin -- metsäväljällä olivat - lehmät
no mitäs sitten kun oli ruohattu
no sitten pantiin sidottiin ja sitten vietiin veteen sitten likoamaan kuka vei järveen kuka pani mihinkin - ei se nyt lätäkössä oikein ollut - niin joka lätäkössä vettä mutta tuota missä oli sellainen savihauta tai mikä niin siihen pantiin sitten likoon ne ne pellavat sitten ja kaksi viikkoa pitivät aina ja sitten levitettiin nurmeen ja kuivuivat ja sitten loukutettiin ja sitten alettiin joululta kehrätä hyrrätä niin että pää tutisi
minkä tähden ne veteen pantiin
no että ne pehmenee että se sitten se kuitu näet pehmenee ja lähtee ne pois sitten ne päistäreet sitä vastikka taisihan ne nyt jo panna eräät silloin kenellä oli nyt vähemmän niin nurmeen nyt kun oli jos oli sateinen syksy niin sen kun nyhtivät ja levittivät sitten nurmeen nurmeenhan ne levitettiin sitten hautumaan ja kuivamaan ne pellavaat
entäs sitten sen jälkeen
no no sitten kun sitten loukutettiin taas niin kun minä sanoin että sitten syksyllä loukutettiin ja sitten taas harjattiin ja sitten tuota itsehän niitä kehrättiin eihän silloin vielä ollut minun lapsuuden aikanani tehtaassa kehruutettu yhtään
millainen se loukku oli
- se oli taas semmoinen kun sen kun toisella miten minä sanon niin kuin sahapukki ja sitten siinä oli kanssa päällä ja sen kun alkoi hakata vain näin ikään ja -- sormennus sinne väliin loukku oli semmoinen
miehetkö täällä loukuttivat vai naiset
no - kävi nyt miehetkin mutta tuota ei meillä oikein -- miehet käyneet kun ei meillä niin paljon ollutkaan meitä oli kolme naista niin me - loukutettiin aina - itse eikä meillä niin paljon ollutkaan mutta kun missä oli suurempi talo niin kuin tuossa Nurmiaisissakin niin siellä ainakin kun he paljon pitivät ja heillä oli suurempi niin
pidettiinkö loukutustalkoita
no kuka piti niitä ja kuka ei mutta - harjuutalkoitahan me pidettiin aina että talkoilla harjattiin sitten naapurin emäntiä kutsuttiin ja harjattiin sitten
onko täällä päin ollut semmoista pientä loukkua millä olisi sitten kun on ensin sillä suurella loukulla
niin niitä lipsuja niitä sanottiin lipsuksi olihan meilläkin mutta minä en tiedä nyt tuonnehan se - tuollahan se vanhassa talossa oli liekö hän vielä missä siellä tallella vai ei oli piti - pitihän se - lipsu olla missä lipsuttiin sitten taas että se pehmentyi sitten
ja sen jälkeen
no sitten niin kun minä sanoin että sitten ruvettiin harjaamaan ja kehräämään ja sitten keväällä kudottiin
täällä päin ei ole häklätty
no kyllä meillä se vainaja teki sen häklänkin mutta tuota ei me oikein sitten sillä eihän siihen muuta kuin rautanauloja löi vain sellainen ja se tällaiseen puuhun ja sitten - en minä oikein sitten niin kuin tykännyt siinä minä harjasin sitten aina raasin kanssa mutta kenellä oli oikein sitten tehtynä että niissä oli ne puupiikit siinä pyrki hakkaamaan näppiinsä siinä rautalankoja nauloja jos oli lyhyitä mutta jos oli hyviä pellavia niin hyvähän sillä oli sitäkin sitten vedellä - vedellä sitten
miten se harja oli tehty
no raasilla sitten harjattiin sen kun pantiin tällä viisillä vasempaan käteen sormennos ja oikealla kädellä - tällä vedeltiin vain sitten sillä viisin se oli harjuuta taas
oliko täällä ennen vanhaan vokki vai mikä se on millä kehrättiin
oli - vokilla rukiksihan nyt nykyään sanovat mutta vokki oli oli minäkin kuljetin Hanhijärveltä sen - vokin tänne parvessani mutta on minulla nyt uusi täällä - ollessa ostettu vokki nyt sitten tuolla mutta kumminkin kotoa minulle annettiin vokki parveen
onkos vokit nykyään samanlaisia kuin ennen
on ei ne nyt ole niissä muuttuneet oikein
muistatteko yhtään millaisia oli ne ne kaikkein vanhemmat vokit täällä päin
ne oli semmoisia missä vankilassa ne oli tehty kun en minä muista sitä ne oli semmoisia paksupuisia tanakkapuisia ja sellaisia niin kuin matalampia kuin nyt nykyään nämä vokit olihan meilläkin silloin tuolla vanhassa talossa ollessa niin käämivokkina pidettiin se kuului olleen taata vainaa aina sanoi että se oli ostettu sieltä Västingin mäellä vai missä se oli se - tai siellä linnan mäellä se se naisvankila hän kun oli vanha mies jo hän oli jo ylitse kahdeksankymmenen sekin kun kuoli ja hän nyt jo kuolleenakin mutta silloin hänen - lapsuutensa aikana se oli sellainen paksupuinen vokki ja niin kuin matalampi käämivokkinahan me pidettiin mutta se taisi jo hajota nyt ja sitten polttivat sen viimeisellä
millainen pyörä siinä on
sellainen pyöreä niin kuin niin kuin vokissa on nyt jos olette nähneet niin semmoinen pyörähän siinä oli oli ja sitten liipotin - sen kun polki vain
mikä se liipotin on
se mikä pyörää heiluttaa niin se on liipotin sitä - sitä sanottiin liipottimeksi
mitäs muita osia siinä on
no siinä oli sitten ne lyhti ja rulla lyhtiin taas ja rullat sitten pantiin siihen lyhtiin ja sitten taas niihin kahden tolpan väliin näin ikään kun oli ne tolpat niin sitten siihen pantiin se lyhti ja anna pyöriä sitten kehrää hänellä sitten mitä tahtoo
mikäs se on mihin se lanka menee
se on rulla sitä sanottiin aina rullaksi mihin lanka menee
mikäs se on mistä sitä voi tiukata ja löysätä
se oli ruuvi
no mikäs se on mihin se pellavas pannaan pellava pannaan
sitä sanoivat lavaksi käsivarsi ja lapa käsivarsi oli se joka oli näin ikään täällä - näin päin puu puu ja sitten lapa oli siinä oli loukas sitten lapa oli näin ylempäällä sitten niin sitä sanottiin käsivarreksi
miten se pellava pantiin kiinni siihen lapaan
no sellainen kenellä oli rautainen rukinpuikko tai teki puusta sileän puikon niin sitten sen kun pistettiin siihen kuontaloon ja köytettiin narulla sitten siihen lapaan kiinni sillä viisiin
onko sitä lapaa mitenkään koristeltu
no kuka häntä kuka kehtasi tehdä vähän pykälöitä siihen reunaan tai kenellä oli vain suora kunhan oli suora lauta
onko täällä päin ollut semmoista rukkia missä oli oli ne pyörät päällettäin
en minä ole en minä ole nähnyt semmoista oikein en minä en minä ainakaan semmoista ole muistanut nähneeni ei siinä ollut kuin vain se yksi pyörä ja siinä tolppien välissä ja sitten liipotin oli ja veilirauta siinä ja sitten sen kun alkoi alkoi polkea en minä semmoista ole nähnyt
että ei täällä ole - pystyvokkia ollut
en minä en minä ole nähnyt sitten niitä semmoisia
tiedättekö sitä millä silloin kehrättiin kun ei vielä vokkia ollut
no eikö tämä vokki lie ollut jo - kerran kun tuli maailma niin koska aina minun mamma aina haastaa että tuota hänkin hänkin opetteli kehräämään ja hän oli jo vanha ihminen nyt kun eihän hän nyt niin vanha ollut nyt kun meitä lapsia oli kun meitäkin oli seitsemän vai mitä meitä on ollut neljä en minä - neljä enää elossa kyllä on nyt mutta seitsemänhän meitä taisi olla kaikkiaan ne on pienenä kuolleet niin
että ei täällä ole värttinästä tai värttänästä puhuttu
no se värttänä on millä käämiä tehdään sitä sanottiin me värttänäksi
millainen se on
se on semmoinen soikea tai sellainen putki ja sitten se - mihin käämi pannaan se on sitten semmoinen - hoikempi pää sitten ja siinä käämiä tehtiin niin sitä sanottiin aina värttänäksi
kuinka vanhana te opitte kehräämään
oo taisihan se sitten siinä kahden kolmentoista vanha olla kun eihän meitä kun ei annettu oikein - jouten olla yhtään pienenäkään niin
millä te opettelitte kehräämään
no sillä vokilla vokilla eihän sillä muulla
kehräsittekö te aluksi villaa vai pellavaa
pellavaa pellavaa me enemmin - kehrättiin
mitäs sille tehtiin sitten kun oli kehrätty niin
no sitten kudottiin kangasta
mutta ihan ensimmäiseksi
niin no sitten ne piti lipeöittää keittää porossa ja sitten käydä huuhtomassa ja panna sitten pakkaseen - valkenemaan
entäs sitten sen jälkeen
no sitten - ruvettiin kutomaan
mikäs se on tuo niisikola onkos täällä semmoista
-- linko
niisikola
- niisikola niin no se oli se missä millä tehtiin niisiä se oli taas - sitä sanoivat niisikolaksi se oli se oli ja tämmöinen tämmöistä kun pölkyt sitten ja niitä oli kaksi että toinen oli toisessa päässä ja sitten pantiin ne niisipulikat siihen väliin ja sitten tehtiin niitä niisiä mutta nyt jo pitivät nyt niitä -- tai tuota ne oli niitä harjaniisiä mutta nyt tekivät niitä solmuniisiä että se ei ollut kuin semmoinen kola vain että siinä oli kaksi tappia sitten ne lyhyemmät tapit näin ikään että mihin se silmä tuli sitten tähän väliin ja sitten kuka kuinka korkeat niidet tahtoi tehdä sitten niin sitä sanottiin - kolaksi se oli - oikein meillä kotona oli sellaiset harjaniidet että ne tehtiin jo sellaisten pölkkyjen pölkkyjen päällä - välissä oli ne pulikat ja niistä tehtiin sitten niisiä olen minä nähnyt tehnyt niitäkin niisiä ne - niitä sanottiin harjaniideksi mutta nämä nyt nyt nykyään aina tekivät niitä solmuniisiä että se oli se kola
mitäs muita vehkeitä siinä tarvittiin ennen kuin päästiin kutomaan mitäs teidän vintillä on
no nyt sitten piti - olla luomapuut ja kangaspuut
mutta ennen ennen kuin päästiin luomapuitakaan käyttämään
niin no eihän niitä kun ne kerran - sitten kuivuivat ja oli porottunut niin silloinhan niitä sai alkaa sitten kehiä
millä ne kehittiin
no - sitten oli taas semmoinen semmoiset kerinlaudat jotka pyörivät näin ikään ja sitten oli taas kehä sitten sen kun pyöritti vain ja alkoi kehiä siihen sitten
missä ne kerinlaudat olivat
ne oli taas semmoisessa kerinakaksi sitä sanoivat sellainen tällainen tolppa oli ja siihen oli pantu naula ja siihen sitten pantiin ne kerinlaudat ja se alkoi pyöriä tällä viisiin sitten
ai näin päin
niin - no pyöri miten päin tahtoo mutta kunhan ne pyörivät sitten siinä ja sitten -- pantiin sitten ruvettiin kehimään sillä kehällä
mikäs se on missä ne laudat pyörivät näin päin
näin päin niin no -- nehän ne on nyt pyörivät ne nyt miten päin tahtojansa sitten miten kuka pani miten päin vyyhdin pyörimään niin päinhän ne sitten pyörivät mutta eihän niillä ollut mitään väliä niin kyllä se on se sama yksi yksi ja se sama se kerinlauta mitä tekin tarkoittanut sanotte niin kuin minäkin että joka menee näin ikään
niin mutta pyörii näin pystystä alaspäin ja
niin no - no se on haspeli
mikäs se on
no sitten pyyhitään siinä se on haspeli joka menee näin ikään sitä sanottiin haspeliksi
minkä tähden se piti olla
no siitä pyyhittiin niitä rihmoja ja lankoja ja eihän niitä miten muuten osannut panna mihinkään
eikös siinä ole joskus semmoinen mittari oikein
niin no sitten jos oli kenellä sellainen hammasniekka niin sitten kun tuli kun siinä haspelissa kun vyyhtisi niin kun kiersi niin ja sitten kun piti olla näet kolmekymmentä rihmaa aina siinä kaarrossa niin se naksahti sitten kun se tuli sitten se kolmekymmentä rihmaa kun se kiersi sitä haspelia näin ikään sitten sitten se napsahti aina ei huolinut - itse lukea sitten niin
- onkos semmoista vyyhdinpuuta ollut mikä olisi
no näinhän - no niin no se oli se oli taas viipsinpuu viipsinpuu se kun niin ikään pannaan - tai tuota näin kädessä ja sen kun tällä viisiin sitten viipsitään niin se - sitä sanotaan viipsinpuuksi taitaa meillä tuolla vintillä olla vielä että jos ei hän nyt ole joutunut mihinkään missä viipsinpuu
minkä tähden sekin piti olla
no eihän niitä miten näet saanut niitä lankojakaan kun ne langat piti pestä niin eihän niitä missä saanut eihän niitä kuka - pitänyt eikä taas pöydän päällä pitänyt tai missä tuolien välissä niin se piti oli joka työllä aina se oma vehkeensä mihin ne laittoi
onkos semmoista täällä tehty että olisi luotu kangasta talon ympäri seinää myöten
seinää myöten - no en minä ole en minä ole sitä tehnyt mutta olen minä kuullut kun sanovat mattokangasta kuulemma eräät on luoneet ei sitä muuta kangasta ---- voi oikein tuolla seinuksilla luoda mutta mattokangasta minä kuulin kun aina sanoivat että luo luo seinällä tuolla ulkoseinällä - niin se oli - tällaista mattokangasta kun siihen siinä oli paksut loimet niin niin jos ei kenellä ollut itsellään mutta useammassa talossahan se oli se luomapuukin taas sitä sanottiin luomapuuksi
millainen se on
no se oli taas semmoinen pitkä näin ikään kehä ja sitten siinä oli ristikko sitten ja loukkaat kaivettuna ja se pyöri taas näin ikään kun rupesi --- tuota luomaan niin alkoi pyörittää sitten siinä oli taas tiuhdat sitten että mistä syntyi ne tiuhdat että ei kangas mennyt tiuhdattomaksi siinä oli kaksi tappia oli näin ikään tämän verran oli aina väliä ja sitten oli ja sitten siihen pantiin ristiin sitten - kummassakin päässä tulivat tiuhat sitten
mihin se pantiin sisällä
no sitten käärittiin luomapuille sitten kun saatiin luoduksi - luomapuilla niin sitten pantiin kangaspuille ja alettiin kääriä sitten
missä ne luomapuut olivat
niin no eihän siinä luomapuut kun kerran sai luoneen niin uloshan ne sai viedä mutta sitten pantiin siihen kangastukille kankaanpuutukille siitä se letti ja toinen piti ja - yksi oli takana ja kolmas kiersi sitten käärittiin - kangasta
miten ne luomapuut pystytettiin
no tuolla matossa oli tuommoinen loukas loukas että sitten tuota se oli ja sitten jos - kenellä oli mikä pölkky tai mikä tuoli sitten siinä eihän se niin matala ollut se ollut niin se sitten pyöri siinä sen kun alkoi kievottaa siitä aina mekin lapset ennen vanhaan kun toivat luomapuut tupaan niin siinähän me olisi kiikuttu aina aina komensivat että menkää särkekää ne luomapuut nyt popottivat aina ne oli taas semmoiset ne luomapuut
joskus näkee että talojen penkeillä on semmoisia reikiä mitäs niissä on pidetty talossa on penkki
niin ne on niin niin no ne on ne on - silloin kun ne on kehineet niin kenellä ei ollut semmoista - kehäjalkaa että että se seisoi näin ikään niin kuin tämä pöytä ja se kehä oli tässä keskessä niin niin ne kaivoi tuolien siitä loukkaat ja sitten oli -- tai taas - puut ja sitten panivat sen kehän siihen kun kehivät sitä kangasta sitä vastikka en minä muuta vastikka ole niin sitä vastikka oli ne - tai ne loukkaat aina tuoleissa tai missä penkissä tahtoo olihan meilläkin aina ennen mutta sitten minä miehelläni sitten teetin kun meillä oli ennen kotona kehäjalat niin se teki sitten on tuolla vintillä ne nytkin ne kehäjalat vielä
miten ne sitten pantiin puihin ne ne langat
ne langat no - sitten kun pantiin siihen - siihen kangaspuun - oli vaate ja sitten siinä oli keppi ja sitten se letti pistettiin siihen ja sitten toinen alkoi täältä näin ikään laitella ja toinen piti sitten ja tosiaan niin kuin minä sanoin kolmas sitten kiersi sitten se meni siihen tukille se letti ja sitten muuta kuin alkoi - alkoi pujottaa sitten niisiin ja pirtaan ja alkoi kutoa sitten
mitäs osia niissä kangaspuissa on
no niissä oli kaiteeksi sanoivat ja lokit missä se mihin se pirta - pantiin tai ne niidet sitten näin ikään - oli tällaiset lokit ja sitten ne niidet pantiin niistä niissä oli taas rillat rillat sitten ja sitten sen kun niisipulikalla tai tuota ne lokkinuorat pistettiin niistä rilloista lävitse ja sitten solmittiin -- toiseen puolen toiselle puolelle niisiin kiinni niin ne oli ne oli niitä
mitäs ne olivat mistä poljettiin
ne oli sukset
montako niitä oli
no neljähän niissä oikein tavallisesti oli nyt jos kuka kutoi nyt - useampiniitistä niin sitten ne siihen reunaan panivat sitten sellaisen - mutta neljähän niissä - tavallisesti oli vain
siinä voitiin sitten kutoa useammanlaista kangasta
niin no kuka nyt osasi kutoa niin ainahan ne kutoi neljäniitistähän - tai - sitä sanottiin - toimikkaaksi sitä mikä neljällä suksella mutta palttinassa ei ollut sitten ei pidetty kuin kaksi suksea vain se oli palttinaa sitten
millaisia pirtoja ennen käytettiin
eihän silloin ollut kuin ruokoteräpirtoja
ei puusta ollut tehty
no puusta ei ole tainnut olla muuta kuin se mattopirta muistan minä senkin kun siellä kotonani oli että se oli se oli vuoltu näin ikään paksut - että se oli - puupirta se oli mattopirta mutta niitä ruokoteräpirtoja sellaisia nythän niitä on teräspirtoja - jo ennen vanhaan ja tai nyt tätä ennen ja
miksikäs sitä sanottiin millä se kangas pingotettiin
pingotin tai temppeli se on yksi ja se sama olkoon sanokoon temppeliksi tai pingottimeksi minä kun haastan vanhaan viisiin niin minä me aina sanottiin temppeliksi sitä - tällä viisiin pantiin ja - että se kangas leventyi että että ei se mennyt ihan eikä aitauttanut pirtaa sitten niin sitä me sanottiin toiset sanoi pingottimeksi mutta temppeliksi -- minä useasti aina haastoin nyt - täälläkin ollessa vielä että temppeli mutta nyt he on olen kuullut kun kuinka moni sanoo pingottimeksi
oliko niitä puisia ennen
no kyllä niitä taisi olla niitäkin että ei ollut kuin ne - sellaiset - messinkiset rautanaulat lyöty siihen päähän että se otti kiinni siihen niin - missäs minä näin vielä nyt sen puisen pingottimen mattokankaassa kun en muista nyt ei tästä niin kauaa ole kun minä minä näin sen jossakin että se oli mattokankaassa vain sitten mutta onhan näitä nyt pingottimia nyt jo että ei huoli sellaista pitää mutta kyllä minä näin sitäkin sellaista
mikäs se sitten oli nimeltään mitä heiteltiin
se oli sukkula
mistä se oli tehty
no se taisi olla kuuluivat aina nauraneen että tuota kun ollut keveä sukkula että tämä on lehmuspuusta tehty kun tämä on näin keveä
mitäs siinä on niitä osia
eihän siinä ole muuta kuin se rautapuikko siinä keskessä että mihin ja sitten loukas kupeessa mihin käämi pistetään ei siinä ei siinä sukkulassa ole sen enempää
olikos käämivokit ennen erikseen
no ne oli ne niin kuin minä sanoin niitä ennenvanhaisia niitä mitä vokkeja ne olivat niin ne oli - käämivokit ne oli erikseen niitä vanhoja matalia paksuja vokkeja
tulikos pellavaa muuta kuin yhtä sorttia
niin no eihän sitä muuta ollut no saihan siitä sitten kuka oli näppärä tekemään saihan siitä hienompaa sekä paksumpaa
mitäs se oli se pellava mitä oli harjattu oikein
se oli - sitä sanoivat sydämeksi
mitäs siitä tehtiin
no siitä tehtiin sitten sitä hienoa lointa - sitä mistä paitoja tehtiin oikein
no mitäs se oli sitten se huonompi
no se oli tappuroita sitten sanottiin niitä tappuroiksi niistä ei saatu kuin sitten semmoista paksumpaa niin kuin - pyyhkeitä ja minkä mitäkin niistä sai sitten aluslakanoitakin tehtiin niistä paksummista pellavista mutta niistä hienommista niin eihän silloin ennen vanhaan minunkaan aikanani niin ei niitä liiaksi osteltu kyllä ne piti kotona tehdä
mitäs se piikko on
no se oli minua naurattaa se oli mistä tehtiin niitä alasia alasniekkoja paitoja niin siinä oli piikkoa sitä sanovat
miksi niitä alasniekkoja paitoja täällä on sanottu
no niitä sanovat alasniekaksi paidaksi
oliko niillä muuta nimeä
eihän niillä - eihän niillä tainnut muuta nimeä olla en minä - aina kun - vain nauroivat että ja - oli ennen vanhaan jokaisella eihän siinä ollut kenellekään nauramistakaan mutta nythän nykyaikaan jos kuka nähkööt niin se nauraa nauraa että alasniekka paita
minkä tähden se alaosa oli karkeampaa
no se oli no se oli vissiin tarkkuutta vai mitä hän oli en minä häntä en - sitä mutta sitä - vastikka - oli tehty
onko täällä kivijalkapaidasta puhuttu
no se on se sama se on se sama justiin mitä sanovat - kivijalaksi ainakin minä olen kuullut haastettavan
miten vanhana te opitte kutomaan
no sitä myötenhän sitä piti ruveta kutomaan kun kerran rupesi muutakin työtä tekemään aina sitä piikkoa aina ensimmäiseksi - antoivat kutoa
eikös siinä pikkutytölle tule helposti virheitä
eihän siinä tule kun se on - kaksivartista kun ei siinä ole kuin kaksi suksea niin eihän siinä mitä toimikkaassahan kun on neljä suksea pitää polkea niin siinä pyrki tulemaan aina sitä aina sanoivat kissanrikamaksi sitten tuota taas tuli kissanrikama kankaaseen aina ennen mammavainaa aina sanoi
millainen se on
no se tuli sitten semmoinen - niin kuin kun ei muistanut polkea niin tuli niin kuin kaksi kudetta peräjälkeen niin se tuli semmoinen sitähän tosiaan ennen vanhaan aina sanoivat - kissanikeneksi sitä tai rikamaksi mutta kerran kun oppi sitten niin eihän sitä sitten enää tullutkaan
ai siihen tuli kaksi peräjälkeen
niin niin kun ei muistanut - tai ----- viattoman polkusimen kun ei muistanut polkea peräjälkeen niille niin se tuli aina sitten että se jäi siitä se niin kuin vähän pitemmälle ne loimet sitten siitä toisesta puolesta
entä jos jäi välistä pois
niin ei siitä pois jäänyt kun siihen tuli siihen meni niin kuin kaksi lankaa sitten niin kuin rinnattain niin se tuli semmoinen rakama sitten siihen ei siihen nyt loukasta tullut mutta se tuli sitten että sen näki sitten
puhuttiinko täällä lapasesta että tuli lapanen kankaaseen
--- lapa niin no se lapa taisi olla siinä solmiamisessa muistaakseni että tuota kun jos neljä neljä niittä oli ja sitten pani niin kuin - kaksivartiseksi sitten sen kankaan niin sitten jos ei muistanut solmita niitä niisiä ja - niitä suksia niin se tuli niin kuin lapoja ainakin - minä sen minä muistan että sitä aina sanoivat että ne nyt se menee lapoihin sitten että se piti sitten taas petrata sitten
tuliko muita virheitä vielä
no eihän niitä jos ei ole nyt erittäin tuota kukaan sellaista muuta kutonut kuin suoraa niin kerran kun sitä oppi kutomaan niin eihän siihen sitten oikein tullut tullut sitten mitä muita virheitä kun kerran oppi kutomaan kun silloin nyt ei vielä niin kutoneet on sitten kutoivat nyt tuota sellaista ristitoimia että sitten solmittiin - ristiin niidet ja sitten ne menevät toimet sekali niin sitä sanoivat ristitoimia sitten
syksylläkö alettiin kehrätä
syksyllä syksyllä kun saatiin aina pellavaat loukutetuksi kun paljon meitäkin kun oli neljä tytärtä niin kasvattihan ne paljon sitä pellavasta sitä piti kehrätä sitten aina aamusilla olisi niin nukuttanut ne ajoi jo neljältä aina ylhäälle no kehräämään kehräämään saakaa saa pellavat kehrätyksi
mihin mennessä piti olla kehrätty
niin
oliko siinä joku määräaika mihin mennessä piti olla kehrätty
no no kuka mitenkin - jouti tai - otti kehrätä --- minulla oli taas minun isävainaja kävi markkinoilla niin sitten kun maaliskuussa alkoi niitä markkinoita niin siiheksi ne aina sanoivat että sitten tulee rinkelipaisto niin pitää nyt saada pellavat kehrätyksi kun sitten kevätpuoli oli niitä markkinoita kun se kävi markkinoilla
ja sitten oli sitä kankaankutomista
niin ja sitten oli että ei enää kankaat ole sitten siinä
koska piti olla kankaat kudottu
no kesään mennessähän ne oli kuka lie - lopettanut aikaisempaan kuka lie lopettanut myöhempään
olikos täällä mitään ostokankaita
että ---- ostolangoista kudottuna vai miten
niin
niin no jos kenen kannatti - ostaa niin ainahan - hameen loimet ostivat eihän ne niitä itse kehränneet jos mitä jokapäiväisiä - alushameita tekivät niistä - pellavarihmoista niin sitten ostivat ja villalangoilla kutoivat ja kuka raatsi ostaa sitten jo niin olihan silloin ostolankojakin
olikos täällä semmoista kangasta mikä olisi sanottu vihtoriksi
en minä sitä se oli vihtori oli kun - osti tai ostivat niin sitä sanoivat aina - vihtorikankaaksi se oli semmoista hienoa läikkyvää mustaa kangasta se vihtorikangas
saikos laskiaisena kehrätä
no eihän ne oikein - me penskatkaan olisi maltettu kehrätä laskiaisena aina olisi menty mäkeen mutta ainahan ne komensivat että kehräämään eikä sinne huoli mennä lentelemään
ai mäessä käytiin laskiaisena
niin niin mäenlaskussa
oliko siellä aikuisia
eihän siellä oikein nyt ollut tapana enemmänhän nyt taitaa aikuisiakin mennä mäenlaskuun mutta me lapset aina keskenään niin oltiin siellä meillä olikin me oltiin sellaisella - mäellä niin meillä oli niin hyvä mäki siinä - oman tuvan takana aina kun aina sanottiin että mennään edemmäksi sanoivat on tuossa mäkiä kyllä teillä että menkää siihen
mitä siellä huudettiin
niin nyt ainahan siellä nyt tuli - huudetuksikin
olikos täällä joku semmoinen luku oikein tai semmoinen huuto
en minä ole en minä ole - niin no se kyläluku on mikä missä on papit
mutta silloin kun mäkiä laskettiin
ei ei siellä ollut mitään ei siellä ollut kuin - jokainen komensi omia lapsiansa jos ne huusivat niin jokainen komensi niitä
huudettiinko mitään pellavista
no pellavista että jos kaatui niin - nyt pellavat menee lakoon sitä huudettiin että nyt pellavat menee lakoon kun kaatuu kun mäkiä laskee laskiaispäivänä
huudettiinko pitkiä pellavia
no taisihan ne huutaa niitäkin että tuota kun ainahan siellä nyt jotakin tuli pajatetuksi kun - siellä sakissa oli mutta
mitäs laskiaisena syötiin
sorkkarokkaa siansorkasta on siansorkista rokkaa se oli useammassa talossa ja se on vanha vanha laskiaisrokka oikein
montako kertaa laskiaisena piti syödä
no ennen vanhaan kun syötiin kolme kertaa päivässä aamusilla jo tuossa kahdeksan aikaan syötiin ja sitten kuka söi yhden aikaan kuka kahden aikaan ja sitten iltasilla meni aina välistä meni kahdeksaankin asti ennen kuin sitten iltasen söivät oikein minun lapsuudessa ollessani
pitikös laskiaisena lakaista lattiaa enemmän kuin muulloin
no taisihan ne pitää sitäkin muotinansa
montako kertaa
en minä oikein sitä muista kuinka monta kertaa oliko sillä mikä määrä vai oliko sillä mikä muu muu rajoitus mutta
olikos sillä väliä miten päin mistä aloitettiin ja minne päin lakaistiin
no perätupaanhan sitä aina nyt kun - mentiin lakaisemaan ja oven suuhun päin piti lakaista eihän sitä oven suusta perällepäin - kuka lakaista
mihin roskat pantiin
kun silloin oli oikein rikkatunkio jokaisen kartanolla kartanolla se mutta jos oli taas semmoisia niin pantiin uuniin mutta sanoivat että poltatte sulhasenne pantiin roskat uuniin palamaan
ai mitä että poltatte
niin että poltatte sulhasenne niin aina ennen vanhaan lapsille meille kun - viskattiin - roskat uuniin ja aina että tuota poltatte sulhasenne kun poltatte roskat kun ei olisi kehdattu viedä ulos siitä rikkatunkioon
mitäs se tarkoitti
no eihän se tainnut olla kuin sellainen sananlasku vai mikä hän lie ollut eihän se tainnut muuta olla mutta kun sen minä se kun on käynyt lapsen mieleen niin se juohtuu mieleen
saiko laskiaisena pilkkoa puita
no eikös ne lie pilkkoneet puitakin kenellä ei ollut eihän ennen vanhaan ollut niin silloin tekivät puita vain kun panivat tuvan lämmite silloin menivät puukoolle ja alkoivat pilkkoa kenellä oli jos kenellä oli kuivia puita mutta eikö nuo lie useammassa talossa olleet vain tällaisia tuoreita puita
käytiinkö saunassa - laskiaispäivänä
käytiin siellä ei saanut haastaa
mikäs siinä oli takana
mikä siinä oli nyt mikä sitten kun se siinä oli että ei saa haastaa en muista miksi että mikä vertaus se oli mutta tuota aina vain kun että laskiaisena pitää olla hiljaa saunassa oliko se että ei sitten tihot syö kesällä vai mitkä kärpäset joku se oli mutta en en muista sitä nyt että mikä mikä se oli mutta kyllä minä sen muistan kun aina sanoivat että ei saa huutaa hiljaa pitää olla -- laskiaisiltana saunassa
mitä ne tihot on
sellaisia pieniä itikoita kun on kesällä joku se oli mutta en - en sitä niin muista että kun ei enää ole tullut nyt niitä seuratuksi vaikka
entäs sitten kun käytiin nukkumaan olikos siinä mitään erikoista laskiaisena
no siinä kuului olleen taas että tuota piti käydä seisaaltaan makaamaan että tuota sitten ei pakota selkää leikatessa - siinä kuului olleen semmoinen taas
mitä metsälintuja täällä ennen oli
--- variksia ja harakoitahan niitä oli ja sitten tuota eihän niitä oikein nyt tainnut - en minä heitä muita
mitäs semmoisia suurempia lintuja oli mitä pyydettiin
no ne oli niitä - sorsia ja mitä mitä he ovat
mutta jotka tuolla metsässä asuvat
niin no ne on niitä metsälintuja mitä - mitä he on siellä en minä nyt ei enää tule käydyksi metsässä niin minkä nyt tässä kartanossa näkee näitä
mitähän ne olivat mitä kuvien kanssa pyydettiin
eikös ne olleet niitä teeriä vai mitä
mitäs ne linnut olivat kun joskus käytiin soitimella kuuntelemassa
en minä en minä muista sitä mikä se mikäs lintu se olisi ollut sitten kun meillä ei ollut oikein niitä metsämiehiä minkä aina nyt paimenessa ollessa nähtiin kun pojat aina lennättelivät niitä en minä - sitä oikein muista mikä se oli
ai te olette ollut paimenessa
niin no keväällä piti käydä lehmiä aina paimenessakin eihän siellä nyt kunhan pari kolme päivää kävi katsomassa kun aina laskivat yhtä aikaa niin pyrkivät puskemaan niin aina piti käydä sen verran katsomassa siellä
mitä ne paimenet tekivät siellä metsässä
kuorittiin vispilänvarpoja
tehtiinkö muuta työtä
no jos kenellä oli nyt neulominen mutta eihän sitä - sinne metsään me lapset kuljetettu mutta vispilänvarpoja kuorittiin lehmän sarveen piti panna se ensimmäinen vispilä sitten kun metsästä ensimmäisenä päivänä vei lehmän lehmät kotiin se kun taisi olla niin kuin taikaa minä muistan sen olleen
mikähän siinä oli sitten tarkoitus
no siinä oli vissiin joku taika en minä en minä enää sitä että miten se oli mutta me aina aina kun mentiin metsään niin sanoivat että no vispilä tehdään ja pankaa lehmän sarveen se
pitikö siellä tuohesta tehdä mitään
no kuka osasi tehdä virsuja mutta tuota en minä ole en minä niitä osannut tehdä niin mutta sellaisia tuohipalleja pojat tekivät aina kun oli -- poikia paimenessa siellä niin ne - poikalopit roppeitahan me tytöt tehtiin aina sitten kun - koivu oli ihollaan että sitten kun tuli marjoja niin eihän silloin ollut koria eikä mitään oikein erittäin niin sitten oli roppeita tuohesta
miten se tehtiin
sen kun kiskottiin koivusta tuohi ja väännettiin sitten että se tuli niin kuin sellainen neliskanttinen kuka teki suuremman kuka teki pienemmän sellaisen roppeen
pitikö paimenessa ollessa noukkia marjoja
no eihän silloin vielä ollutkaan silloin - ensimmäisinä päivinä kun vein niin niin eihän silloin vielä ollut marjoja metsässä mutta sitten kesällä kun kävi piti käydä etsimässä kun ne etäällä kävivät siellä niin pitihän niitä käydä sitten aina sieltä iltasilla etsimässä niin jos oli aika niin pitihän sitten aina viedä marjoja kotiin
mitä siellä leikittiin kun oltiin paimenessa
niin -- mitä - kuurupiiloahan me aina oltiin ja viimeistä paria ulos että aina kaksi oli rinnattain ja siitä yksi huusi ja sitten aina lähti juoksemaan ja sitä tavoitti toista kiinni sitten se oli mikä - viimeistä paria ne aina huusivat käydään sitä nyt
mitä sillä tuohipallilla pelattiin
no sitä sai viskoa pojat aina panivat välistä kiviä sisään niin se kun sattui niin se koski mutta eihän nyt jokainen panneet se lensi edemmäksi mutta eihän se pehmeä tuohipalli eihän se niin etäs lentänyt
onko paimenilla mitään torvia mukana
no tekihän ne aina - lepästä vai mistä - pajustahan ne tekivät sen torven
mitenhän se tehtiin
sen kun vain alkoivat tekivät siihen sellaisen loukkaan ja sitten tai ottivat sen kuoren pois ja sitten toiseen päähän panivat tulpan ja sitten siihen sen miksi ne - kieleksi ne sitä sanoi ja niin niinhän se soi niin sorjasti niin että siitä huusivat aina että soi soi soropilli
minkä tähden niitä tuohitorvia tehtiin
no kunhan joutessaan ne tekivät vissiin eihän niillä tainnut mitään tarkoitusta olla mutta joutessaan siellä tehtiin vain
ei niillä mitään pelätelty
ei ei - ainahan ne nyt jolloinkin jos oli että olivat piilossa niin sitten töräyttivät niin ainahan se säikäytti sitten
oliko - luusta tehty torvia
en minä luusta nähnyt että niistä pajupilleistä pajusta ne tekivät niitä ottivat ja lepästä
ei sarvesta tehty
en minä - en minä sellaista ole nähnyt
oliko siihen aikaan vielä metsissä karhuja tai susia
ei ei me ei me nähty niitä en minä nähnyt oikein hirviäkään kun nekin on vähemmäksi niin menneet niin en minä kotona ollessa muista tosiaan että minä näin hirviäkään yhtään kertaa
kuulitteko että vanhempaan aikaan olisi ollut susia metsässä
no onhan niitä vissiin ollut koska minun isävainaa aina kuului haastaneen sitä sudenjahtia
oliko hän nähnyt
vissiinhän se oli sitten tuota hän on nyt jo vanha mies jo - kuolikin ja ne oli silloin hänen lapsena ollessaan vain kuuli että kuultiin aina kun haastoi
tiedättekö miten niitä pyydettiin
en minä sitä muista että miten niitä eikös ne että miten ne niitä eikö ne lie ampuneet niin kuin jollakin tai muuhun ne niitä hävittivät pois
oliko niillä mitään verkkoja millä ne niitä pyysivät
kuului ne haastaneen sudenverkkoja mutta tuota en minä ei siinä minun kotona ainakaan niitä ollut en minä niitä ole siellä yhdessä talossa taisi olla kun
kuulitteko semmoista että susi olisi vienyt lampaan jostakin talosta
niin no onhan sitä onhan sitä aina kuulemma tapahtunut
tai koira
niin no koirat ja raatelevat
kerrottiinkos että jostakin olisi viety joku lapsi
en minä en minä oikein ole niitä semmoisia ne on jo olleet ennen - ennen vanhaan niin
kerrottiinko karhuista mitään
no kun minä ne minä en ole niitä ja nähnyt enkä niitä enää - niin ollut niin jos milloin oli kuka haastanut niin se ei ole enää käynyt niin mieleen mitä ei ole nähnyt minkä minkä on niin kuin nähnyt niin se käy niin kuin enemmän mieleen
haastoivatko teidän vanhemmat mitään nälkävuosista köyhistä vuosista
no - no ainahan minun isävainaja kuului haastaneen sitä kun
mitäs se kertoi
että sitä mitä pettuleipää söivät
kertoiko se miten sitä tehtiin
en minä sitä muista enää että miten minä ole
mahtoikohan täällä kuolla nälkään kukaan
no eihän ne tainneet oikein nälkään kuolla ainahan nyt sen verran oli oli jokaisella kun kerran maata oli niin viljelivät sitä
montako kertaa ennen syötiin päivässä
kolme kertaa kun minä sanoin aamusilla jo kahdeksan aikana tai ennen kahdeksaakin ja sitten kahden aikaan ja iltasilla sitten meni aina kahdeksaankin asti ennen kuin
mikä se oli nimeltään se aamulla se ensimmäinen
sitä sanoivat murkinaksi
mitäs silloin syötiin
no - kenellä oli mitäkin - kuka laittoi valmista ruokaa tai oli entisiä tähteitä sitten oli puolipäiväinen se oli puolipäivänen sitten - puolen päivän aikaan ja iltanen oli iltanen taas
mitäs puolipäiväsellä syötiin
no sitten jo emännät aina keitti jotakin verskiä ruokaa ja kenellä oli mitäkin aina silloin kun kolme kertaa söivät niin saihan sitä keittää vaikka ei joka atriaan mutta atriaksi keittänyt mutta söivät aina tähteitä sitten
mitäs ruokaa omenista ennen tehtiin
no niitä paistettiin aina silloin päiväksi niitä perunoita uunissa potaattipaistikkaita
tehtiinkö niistä muuta
niin no saihan niistä sitten tuota taas muulloin tehdä tehköön heistä mitä tahtoo sitten mutta niitä